<hesitation> Sakafo telo farany itako oe lafo amin'ny hotel nihinanako alongany a, de pizza, pizza akeo amin'ny efatra alina akeo vô mahazo, de tacos a akeo telo alina akeo ny raika, de sandwitch a akeo amin'ny roy alina ariary akeo.